See mandua yave arapa re jae ko jaeño ma jae arajata serimbio seyeipe ajavaera amae perupi jaeko ikiraivare ani vaera uajaete amonguia seyegui jaema jokua amonde jaera se aikaru araja jovi va jaema jukurei aja